ہیمر کا اصلی کام ہے کنسٹرکشنز اور <hesitation> فکسنگ کا فل کام ایزی کر دیتا۔ جب ہم کیلوں کو دیوار پہ دھڑا دھڑ مارتے، جب ہیمر سے مارنا اکدام برابر چل جاتا تو ہاتھ سے دھکا لگانا بھی زیادہ مشکل ہوتا۔ تو ہیمر ہاتھ میں پکڑ لے کے اکدام گھپا گھپ پچھے سے مارتے رہنا۔ اور ہیمر صرف نیلز کے لیے نہیں، چھوٹی ریپیٹس اور فرنیچر اسیمبل کرنے کے لیے بھی، کبھی کبھار آبجیکس کو توڑنے کے لیے بھی کام پہ آتا۔ وڈن ہینڈل اور میٹل ہینڈل کا الگ الگ رہتا، اپنے مرضی کے اوپر اپنے کو جو کمفورٹ دیکھتا اپن وہ یوز کر سکتے۔ ہیمر کے <hesitation> اندر کلو بھی ہوتا، اپنے کو کچھ اگر کچھ کیلا نکالنے کا ہے تو اس کو الٹھا کر کے بھی آرام سے نکال لے سکتے۔ کنسٹرکشن سائٹ ہو یا گھر کا ڈی آئی وائی کام ہو، ہیمر کے بینا کام انکمپلیٹ لگتا۔ اکدام سمپل اور ایفیکٹیو ٹول ہے جو ہر ہینڈی مین اور ہر ہاؤس ہول اپنی گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیمر کو۔